الأفضل أكون موسيقار عظيم لأن الموسيقى تلامس قلوب الناس مباشرة. توصل لكل الثقافات واللغات. بتقدري تعبر عن مشاعرك سواء فرح أو حزن أو حماس أو حب أو الموسيقى تعيش للأبد. تخيل مقطوعاتك يسمعونه الناس بعد مئات السنين ويرموزنه با أجمل لحظاتهم. شي رائع. أما الرسم فن عظيم ومؤثر لكنه يحتاج وقت وتأمل عشان يوصل أحساسه للناس.